A balaurepa apap atam inatlik yo apap inige awatung ayana urep urep ataem inat lik abalaurei <hesitation> lar mep anung natlik lar mep nung natlik taktakodo okay aning ataem anuna oup oupap apap ininge e nana kaule atua abalaure kiumane dia ai aning ataema enana iararvua ma morom ai amanga longo longor taur <hesitation> a urep tar yar vua reps ikino tar ka vua vua pal ap iborbor vovon tarka ati manung bad borbor vovon tarka atia ap apepere tauri enana iarar vua ap apepere tara pap ining ap aka vua pal asut. A vuvu ma sutlam avuarei ap atia ma nung bad apar purumetuperei iabar utuma piu. Apap kiti a anung kona pap takodo avan atinge mea ot a van vua nene mia ot a van vua mena korkor mia ot tuk kodi apap kiti iararat yo kir taning kaule ipapa atu na kube mila la matmatute apap apap A pap kir inunure vongo ataem iar vua amila ivot ap itor arat lavorona va me anung kona pap <hesitation> a aning ataem abin pai mia van vua ka vua ma a oron aoron atia ma oron a borbor. Ap apap ikekeka yo aning abilak na me ivan taur ya, ivan taur ya, ya um ya <hesitation> a kaka yanka apap ininge ilu gile pai. Ilu gile pai ivan ivan ivan atavangun a longor mur dia dia van ap alongor mur a ame ininge i levelever tupere apap, <hesitation> yo ililikun malet utuma iagile paia ma van mia lilikun malet utuma malet a nanalar mia ke aumubap rap apap kiti inunure balaure kurue mila nunure balaure mila borbor i ya balaure mila a yiya ya balaure mila tuk kodi <hesitation> anuna niongor apap ininge i i imanga koina maive tuk kodi iruake koina iruake koina. <noise> a pap kiti a mormorom na pap ano rina pua tur pai kati ma palamatana ivan kuti ma vana tuk utuma mo bongobongono alaklak na pap ap itubu atumtumbu na pap <hesitation> anure tabari anure tabari mena na <hesitation> na twisti na twisti a nunure kul pa mitua ma store a nunure tabari ono a taem a tabari mena twisti a vangangapi taur iarat. Kir a nunure tabar i metening evem, tamal atabatabarika mena twisti urep na twisti na di tabar apap ono ingangap i a rarat apap api a nuknukina ikapa.